באלניסבה ללער’מר לי ראדי נבגי נצבת פיהא ענכ’תאר אלעשרינאת חית לאנסאן תיקון ענדו טאקה כבירה ו תיקון פצהה ג’ידה ו חתה אלעקל דיאלו נאשיט יבקא ע’יר יתעלם ו יתטוור בסהולה، ו כתכון ענדכ חתה חריה כבירه פתח’אד אלקראראת פחיאתכ ו תיקון ענדכ באקי אלש’ע’ף פלאחיאה ו כתכון מהתאם בתפכיר، האדאכ אלשי עלאש ענכ’תאר האד.